أكيد نتحكم في أحلامي، علاش، علاخاطر العباد لخرين ديما نحس روحي ما داخلنيش فيهم، الواحد كان باش يبدل يبدل الروح، كان باش يتحكم في روحه يتحكم في أحلامه يتحكم في حياتو، العمل الباقي يحلم ولا ما يحلمش هاذي الحاجه والحاجه اللي تعجبني تنجم ما تعجبهمش هوما، إذن ديما الواحد يتحكم في روحه أحسن ويخليه في روحه ومن روحه يبداه التغيير.